מען זאל אנצייכענען אויף די וואנט וואו מ'וויל לייגן די נייע שעלפס מיט א פענסיל, דערנאך זאל מען מיט דריל מאכן לעכער און עס זאל זיין גראד איינס אקעגן איבער דעם צווייטן, מ'זאל אריין לייגן דערין די ברעקעטס מיט סקרוס, און מ'זאל ארויף לייגן אויף דעם די שעלפס און זיי באפעסטיגן אז זיי זאלן זיין שטארק און פעסט אז זיי זאלן קענען טראגן די געוויכט.